embætti tollstjóra verður af hundrað og fimmtíu milljónum króna í ár vegna falls WOW

þrátt fyrir að fjáraukalögin hafi bætt það að hluta hefur starfsfólki verið fækkað til að mæta þessum vanda leiðtogar NATO ríkja ætla að beita sér

hryðjuverkum

þetta kom fram á fundi þeirra í Lundúnum í dag Donald Trump

forsætisráðherra Kanada tvöfaldan í roðinu eftir að upp komst um spaug hans á kostnað Trumps æskilegt væri að reisa fleiri virkjanir en Hvalárvirkjun til að fullnægja orkuþörf á Vestfjörðum segir orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða kvótakerfi í mjólkurframleiðslu verður endurvakið með endurskoðuðum búvörusamningi kúabændur samþykktu breytingarnar í dag með miklum meirihluta atkvæða Már Gunnarsson sund og tónlistarmaður hlaut í dag

lamaðra og fatlaðra fyrir einstök afrek á sviði íþrótta og lista

starfsmönnum um tuttugu og fjóra á síðustu tveimur árum meðal annars vegna falls WOW

sem greiddi embættinu hundrað og fimmtíu milljónir árlega í

tollgæslan á Keflavíkurflugvelli og Seyðisfirði hefur lagt hald á rúmlega hundrað kíló af hörðum fíkniefnum í ár í samstarfi við lögregluembættin á svæðinu fram kom í fréttum

um helgina að á Suðurnesjum hafi verið lagt hald á fjórfalt meira af hörðum fíkniefnum í

ár en í fyrra lögreglufulltrúi þar kallaði eftir viðbrögðum stjórnvalda með aukinni lög og tollgæslu fall WOW hefur hins vegar hoggið skarð í rekstrarfé embætti tollstjóra hluti tekna embættis

sem flugfélög greiða fyrir þjónustu utan dagvinnutíma og á frídögum í fyrra árið tvö þúsund og átján námu þessi gjöld hjá WOW liðlega samdrætti nema með samdrætti í mannahaldi frá byrjun árs tvö þúsund og átján hefur ekki verið ráðið í um tuttugu störf sem hafa losnað Sigurður Skúli segir að af þeim séu tíu tollverðir að auki var fjórum sagt upp um mánaðamótin einum af þeim með tímabundna ráðningu en skýtur það ekki skökku við meðan talað er um að efla þurfi tollgæslu vegna mikils í þessu aðhaldi okkar höfum við reynt að hlífa tollgæslunni eins og hægt er enda er það kjarnastarfsemi okkar

að koma til móts við embættið og veitti auka níutíu milljónir króna það skiptir verulegu máli en það er ekki nóg það er nóg það er ekkert vandamál að eyða peningum leiðtogar Atlantshafsbandalagsins ætla að grípa til harðari aðgerða gegn hryðjuverkum þrátt fyrir innbyrðis deilur undanfarnar vikur myndband sem náðist af forsætisráðherra Kanada gera grín að Bandaríkjaforseta hefur vakið nokkra athygli fundurinn hófst í skugga innbyrðis deilna milli leiðtoga NATO einkum vegna ummæla Macron Frakklandsforseta um að bandalagið væri

hann sagði þegar hann kom til fundarins

að þau ummæli hefðu komið af stað nauðsynlegum umræðum um bandalagið viðræðurnar voru nógu friðsamlegar til að leiðtogarnir gáfu út sameiginlega yfirlýsingu um að grípa til sterkari aðgerða gegn hryðjuverkum og áskoranir tengdar Kína og Rússlandi voru viðurkenndar þetta er túlkað þannig að tekist hafi að koma í veg fyrir að Tyrkir standi gegn varnaráætlun NATO í Eystrasaltslöndunum og Póllandi eins og þeir höfðu áður hótað að gera ein vakti athygli forsætisráðherra Kanada virtist þá í myndbandi gera grín að Donald Trump Bandaríkjaforseta þegar rætt var um af hverju forsætisráðherra Frakklands væri seinn í móttökuna Trump svaraði þessu á blaðamannafundi í dag að hann hefði verið að vitna í yfirlýsingu um að næsti g sjö fundurinn yrði í

hefur eitt af helstu deilumálunum til varnarmála kom það eitthvað til umræðu á fundinum það var

ákveðið að halda áfram á sömu braut Jens Stoltenberg framkvæmdastjóri NATO nefndi það að Donald Trump Bandaríkjaforseti

helst gagnrýnt önnur ríki

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sat fundinn fyrir

og við ræddum við hana að

hún sagði meðal annars að hún hefði eins og fleiri komið inn á afvopnunarmál sem eru að hennar mati mikilvægasta verkefni Atlantshafsbandalagsins

meðal annars ræddu Donald Trump og Angela Merkel

kanslari Þýskalands um viðskiptasamband Bandaríkjanna og Evrópusambandsins

mikilvægast væri að

yfir í viðtali við danska Ríkisútvarpið

að þessi hugmynd hefði ekki verið rædd orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða segir æskilegt að virkja meira en Hvalá á Vestfjörðum til að fullnægja raforkuþörf landshlutans fjallað var um áform um virkjun Hvalár og áhrif hennar á byggð í Árneshreppi á Ströndum í Hvalárvirkjun hefði víðtæk áhrif og er talin mikilvæg til að tryggja að raforkuþörf á Vestfjörðum sé fullnægt þó er orkan frá virkjuninni ekki eyrnamerkt landshlutanum og gæti því ekki dugað til við náttúrulega stöndum frammi fyrir því að við þurfum meira afl inn á Vestfirði það er langt að sækja aflið inn á inn á meginflutningskerfi rafmagns þannig að við teljum æskilegt að virkja meira já líkt og kom fram í verið tekin til skoðunar sem virkjunarkostir sem yrðu til enn frekara rasks í náttúru margir hafa bent á afleiðingar sem því fylgi já náttúrulega fyrir landshluta þar sem sérkennið er ósnortin náttúra og nálægð við náttúruna þá væri það náttúrulega gífurleg fórn fyrir stór tækifæri fyrir landshlutann fjórðungssamband Vestfirðinga lítur ekki svo langt en telur

afhendingaröryggi raforku á

engu að síður velta á Hvalárvirkjun hundrað fimmtíu og níu truflanir urðu í raforkukerfi Orkubús Vestfjarða tvö þúsund og átján og hundrað áttatíu og níu árið áður við erum ekki sjálfbær í okkar raforkuframleiðslu við framleiðum aðeins um sextíu prósent af þeirri

sem við erum að nota síðan er það Vesturlínan sem flytur orkuna frá öðrum landshlutum sem við erum afskaplega háð hún er að bila oft sem veldur með miklum kostnaði fyrir atvinnulífið frumvarp Katrínar Jakobsdóttur forsætisráðherra um bætur í Guðmundar og Geirfinnsmálinu var samþykkt á Alþingi í dag samkvæmt því er forsætisráðherra heimilt að greiða hinum sýknuðu og erfingjum þeirra tveggja sem eru látnir

í Hæstarétti í fyrra tóku við árangurslausar samningaviðræður og í sumar var ríkinu stefnt forsætisráðherra sagði þegar frumvarpið var lagt fram í haust að bætur yrðu greiddar óháðar þeim dómsmálum sem hinir sýknuðu hafi höfðað lögbann á frétt færeyska sjónvarpsins um fundahöld vegna mögulegs

tekið fyrir á mánudaginn fréttastjórinn segir ljóst að málið sé mun stærra en hann hélt sjálfur í upphafi lögbann var sett í fyrrakvöld á frétt færeyska sjónvarpsins eða Kringvarpsins eins og það heitir í Færeyjum fréttin snerist um fund sem sendiherra Kína í Danmörku lögmaður Færeyja og forstjóri héldu ellefta nóvember kom hins vegar með krók á móti bragði og sagði frétt í gærkvöld af öðrum fundi sem fram fór fyrr sama og færeyski menntamálaráðherrann sat með sendiherranum samkvæmt heimildum

snerist sá fundur um samstarf við kínverska fjarskiptarisann Huawei um uppbyggingu fimm g nets

Georg segir að ekki hafi verið sett lögbann á fréttir af fyrri fundinum og því voru þær fréttir sagðar

leiða má þó líkur að því Georg segir að áfrýjun verði tekin fyrir á mánudaginn og hann býst við niðurstöðu strax þá kúabændur samþykktu í dag endurskoðun

búvörusamnings töluverð ólga hefur verið meðal bænda vegna málsins enda miklir hagsmunir í húfi samningurinn var samþykktur með afgerandi meirihluta eða sjötíu og sex prósent þeirra sem tóku afstöðu atkvæðagreiðslan átti að

hefjast tuttugasta nóvember en var frestað um viku eftir skrifleg mótmæli þrjú hundruð og fjörutíu bænda á skammt utan við Egilsstaði býr Halldór Sigurðsson með áttatíu kýr hann telur mikilvægt að verði sé haldið niðri nóg annað þurfi ungir bændur að kaupa jörðin kostar peninga byggingarnar kosta peninga gripirnir kosta peninga vélarnar ræktunin girðingar og svo kvótinn sem er í rauninni bara huglæg

verðmæti þannig að það er alveg spurning hvað er hægt að bæta við fyrir kvóta kvótinn er réttur til að framleiða fyrir innanlandsmarkað reksturinn þarf að standa undir því Arnar Árnason formaður Landssambands kúabænda segir

vel unninn og í góðu samráði við grasrótina við erum í rauninni að framfylgja vilja bænda með þessum

menn hafa haft áhyggjur að því að kvótaverð fari upp í samningnum núna þegar við endurvekjum í rauninni kvótakerfið það er ástæðulaust að hafa þær áhyggjur vegna þess að í samningnum eru skýr ákvæði þar sem að framkvæmdarnefnd búvörusamninga getur gert tillögu um hámarkverð á markaði áhyggjur bænda snerust ekki aðeins um kvótann hjónin Laufey Bjarnadóttir og Þröstur Aðalbjarnarson eru með fimmtíu kýr á bænum

í Eyja og Miklaholtshreppi þau segja mikilvægt að undirstrika

í samningnum það svæði sem við erum á hér Snæfellsnes þetta er jaðarsvæði og við getum alveg sagt það að Vesturland í heild sinni er jaðarsvæði það er mjög brothætt svæði í þessari framleiðslu þannig að tekið svolítið á þessari

inni í þessu samkomulagi þykir okkur miður að það hafi ekki verið reynt að passa upp á þessi sjónarmið þótt

að festa verð á greiðslumarki passi pínulítið upp á það en þá gerir það samt ekki Landsvirkjun ætlar að verða kolefnishlutlaust fyrirtæki árið tvö þúsund tuttugu og fimm forstjórinn vonar að bæði íslensk og erlend fyrirtæki fylgi fordæmi Landsvirkjunar Landsvirkjun kynnti þessi áform á blaðamannafundi í dag við teljum bara í ljósi þeirrar sem loftslagsváin er þá teljum við mikilvægt að fyrirtækin stígi sterkt fram og sérstaklega fyrirtæki eins og Landsvirkjun sem hefur bæði mikla þekkingu á málinu við vitum hvar við stöndum og líka hvaða úrlausn er möguleg Landsvirkjun hefur losað ígildi fimmtíu til sextíu þúsund tonna af koltvísýringi á ári undanfarin ár og bundið um þrjátíu þúsund tonn á móti á næstu árum stefnir fyrirtækið hins vegar að því að minnka losun

verulega og auka bindinguna um leið og ná þannig kolefnishlutleysi árið tvö þúsund tuttugu og fimm

að gera til þess að ná þessu

fara í fjölþætt verkefni bæði lítil og stór en stærsta verkefnið sem við erum að horfa á er hreinsa gasið þar og minnka beina losun frá virkjuninni um helming sem jafngildir tuttugu og tveimur þúsundum tonna af koltvísýringi á ári þá

fyrirtækið minnka losun vegna flugferða starfsmanna um þrjátíu prósent til ársins tvö þúsund og þrjátíu og hætta þá endanlega að kaupa jarðefnaeldsneyti þá ætlar fyrirtækið að tvöfalda kolefnisbindingu frá því sem hún er í dag meðal annars með skógrækt uppgræðslu og endurheimt votlendis það sem við stefnum á að gera árið tvö

umfram það að kolefnisjafna okkur að binda sem nemur öllu innanlandsflugi Íslendinga Hörður segir ekki stefnt að því að fara í færri virkjanaframkvæmdir í tengslum við þessar aðgerðir enda sé með virkjunum verið að skipta jarðefnaeldsneyti út fyrir endurnýjanlega orkugjafa ljóst er að aðgerðirnar munu kosta töluverða fjármuni þannig er talið að kostnaðurinn við hreinsivirkið við Kröflu verði tæpur milljarður króna já þetta mun kosta okkur peninga en þetta mun skapa

peninga til lengri tíma Hörður vonast til þess að önnur fyrirtæki fylgi fordæmi Landsvirkjunar já við lítum á það sem hlutverk okkar út af þeirri þekkingu sem er í samfélaginu að vera fyrirmynd ekki bara fyrir íslensk fyrirtæki heldur líka fyrir erlend fyrirtæki og skapa þekkingu sem Íslendingar geta vonandi selt erlendis og skapað verðmæti fyrir samfélagið stjórn Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra veitti Má Gunnarssyni sund og tónlistarmanni tvö þúsund og nítján kúlan er árlega veitt framúrskarandi fyrirmynd fyrir störf í þágu fólks með fötlun Ólöf Nordal myndlistarkona hannaði kúluna í ár og ber hún nafnið Sól ég sá Már sló tíu Íslandsmet á heimsmeistaramóti fatlaðra í sundi í september auk þess sem hann vann til bronsverðlauna í hundrað metra baksundi þá sópaði hann að sér viðurkenningum á söngvakeppni Lionsklúbbsins fyrir blinda sem haldin var í Póllandi í ár

jólahátíð fatlaðra er haldin í þrítugasta og sjöunda sinn í kvöld á Reykjavík Nordica

þar er Ingvar Þór Björnsson fréttamaður Ingvar er líf og fjör

já það er gert ráð fyrir allt að tvö þúsund gestum við hverju má búast mikilli gleði og hamingju glæsileg dagskrá

ég myndi segja það drífum jólin í gang

ræðum konur og knattspyrnu

strekkingur og éljagangur um landið suðvestanvert fram eftir kvöldi snýst í norðan norðan lands undir morgun en norðvestan hvassviðri um tíma austast á landinu á morgun verður aftur á móti lengst af hæg norðlæg átt og léttskýjað sunnan og vestan til frost að níu stigum Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir

Anton Sveinn

Íslandsmetið og synti til úrslita í fimmtíu metra bringusundi á EM í tuttugu og fimm metra laug í í kvöld Alexander Petersson gefur kost á sér í karlalandsliðið í handbolta í fyrsta sinn í þrjú ár Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari birti tuttugu og átta manna æfingahópinn í dag og spennan á h m kvenna í handbolta hélt áfram

Evrópumeistarar Frakklands hafa ekki enn tryggt sér sæti í milliriðli embætti tollstjóra verður af hundrað og fimmtíu milljónum króna í ár vegna falls WOW

þrátt fyrir að fjáraukalögin hafi bætt það að hluta hefur starfsfólki verið fækkað til að mæta þessum vanda leiðtogar NATO ríkja ætla að beita sér meira gegn hryðjuverkum þetta kom

fram á fundi þeirra í Lundúnum í dag forsætisráðherra Kanada tvöfaldan í roðinu eftir að upp komst um spaug hans á kostnað Trumps æskilegt væri að reisa fleiri virkjanir en Hvalárvirkjun til að fullnægja orkuþörf á Vestfjörðum segir orkubússtjóri Orkubús Vestfjarða kvótakerfi í mjólkurframleiðslu verður endurvakið með

endurskoðuðum búvörusamningi kúabændur samþykktu breytingarnar í dag með miklum meirihluta atkvæða Már Gunnarsson sund og tónlistarmaður hlaut í dag Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra fyrir einstök afrek afrek á sviði íþrótta og lista

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og